li ak' ket- am <hesitation> ket- am nawa' chu kajaaw xaqara' <hesitation> ke rajawxiik re kiketa'maj xa' kela' kiya' kechaq' renejeel q'iij o xu' kik'uya' o xu' jun chek chetaq <hesitation> rajawxiik che kiya'a chikyan qas keki'kitek kikilan kapan chu kajaw re kaya'aq kik'uya wa xu' kechapaq, <hesitation> kikrapapij kixiik' xaqara' <hesitation> wa xu' ke'apan chu kajaw re keki'kitek qaya'aq kechaaq'.